<hesitation> Ilana ny micro-ondes ndraika fahafantarako ananjy a: <hesitation> resaka sakafo monko zany no tegna ilana ny micro-ondes, ohatra hoe te hamana hanina zaho a de ataoko agnaty micro-ondes a, <hesitation> te hihinana tampotampoka zaho ohatra hoe vosovosoloina igny za tampotampoka mbola sy araha de ataoko agnaty micro-ondes, de karaha hoe resaka famanana sakafo zany no tegna hoe micro-ondes.